Tɔ miki gɔr ngge imang atsuka mum itɛm amɛn nga ngɔ baweyɔ ni mang amɛna ngɔ wu ku shashaki umɔ ku fer inang mesa umɔ ku neti iyorh ngɔ ngɔ umɔ ngɔ b ngɔa kpowɔ ubin ngɔ goi gha mɔ ku fase damawã angwhɛ̃ kaci amma ngo ba weyo rhu ngɔ ba bei imang ngɔ ngɔ si bei ngo na tsĩndi ku ze nu bei nu tsĩndi ku bewe nga wu bibi rhowɔ ngɔ zĩngo bei imangɔ ngɔ yisi itso num nu bei imangɔ ngi bema ngɔ nggu unum nga dzaango ngɔ tɔɔ itser mggunake amma ngo ba bei imango nu tsindi wuwi se zei ngbɔ akũwã ngɔ damuwã na amɛna ngɔ sei mgo sei amɛna ngɔ ni dida domin se ngo bei imanga nɔ si bei ngo nu tsĩndi num ngo bei nu nu tsĩndi ku biwe amma tsĩndi ngɔ ba bei rhu tsĩndi ku zei. Tarha dzowe num ka dza ngɔ ngɔ dzowe angwhɛ̃kaci ngɔ shikenan izei ikpo imang niyi ngɔ ku kpo amma ngɔ ba bei rhu tsindɔ ku bewe si zeiya si zeiya in bai shapum shinkafa mi me shinkafa nga yadde mum kei shapa. yadda anwghekaci ka gha shur ni tsu amɛɛ tai rha ni tsu amɛ dennimani sorh shinkafa gbashi nyango albasa ikɛi tsuku rha tsu amɛ tsuku rha tsu atsei kãĩ kãĩ kãĩ nga ba abĩĩ mi tsu amɛ mba tsu amɛ zĩ maa mi gbishu rha mba gbushum rha cɛmi dɛɛ sorh shinkafa wɔrɔ sɔ tsũwɛ atarh tsũwɛ atarha nga ten mba sorh shinkafa tɛn za maa cɛ amɛ whĩĩ mi ngangu shinkafa zĩ tsu ni tsirhe tsim kwano tsim inuiha ghia nga ba abĩĩ mizĩ yepa nyanga ka bĩĩ ã seimi zurhi den na abi nyanga atebin sorh atebin ba sorh atubin ha maa cɛ zurhi dɛn na abi nyanga atubin gasha gash gasha gasha ba gashu ubingha zĩ maa cɛ ni gɔr. Bgɔ nwghɛ wɛrɛ ba nyanga ubingha pkungɔ ungo nwghɛ̃ wɛrɛ ba nyagu ubingha kpũngoni nyabgɔ kpu teiya zĩ dwowɛ nga bawa stew tɔh nga bawu mi zĩ gbashi shapu shinkafa nga sorh shinkafa nga gbɔ tɛn tsũwɛ atarhaka tɛn n tsu shapa ngbɔ bii ni zarhã nyango tumatisa zĩ gɔ timatisa ba kĩi ba kĩi kĩi had korhi atɔ tsuke karh nga wɛga domin karh nga weya nu bga bgar mi tsuke atɔha ngaba whii abiia cɛ mi nyanga abina cɛ tsu tsu atsei tsu alabasa kĩi alabasa nggu aytseisa nu maigiya na abɛrha mi kĩi cɛ surh timatisa tsu cɛ nu tsu rha bai tsu rha nga bi mi zurhã cɛ gasha nyang atubina cɛ sorh atubina gasha ngɔ wɛrɛ ba nyangu ubingha ngɔ wɛrɛ ba nyangu ubunha pku ngɔ mbɔ nyanga za gha cɛ binku kpo mi dene kame zuwa na rheka ba korhe nu rheka mi nyangi rhuna ni mani gasha mbɔ gha rha rharɔ.